قبل ما تشتري سياره أو دراچه ناريه مستعمله تأكد من إنك تفحص الأچزاء هاذي المحرك و الهيكل و الإيطارات و الفرامل و الزيوت و السوايل و الداخليه السچل و الصيانه و هذا الأمور تساعدك تقرر إذا السياره أو الدراچه تستاهل إنك تشتريها.